विएत्नम् अर् हन्गस्क्रिति अरु पोइअलोर् अरु हम्प्रदयोर् उइलोबुत् मजद् गोबि भबे अयसे। यद् बिरु जेस्थोर् होकोलोक्। इ होन्मन् कोरे तुर्ब पुरुखोक् सोद्ध कोर अरु प्रक्रितिक् होएते मिलप्रिति कोजिये थोक उपोरोद् बोहोतु गुर्तो दिये। विएत्नम् अर् हिल्पो <hesitation> बितोरोद् बेस्मोर्, सित्रोकोल, तेलेग्रफि अरु पनि पुतोल हिल्पो अदि अदि अन्तोभुक्त। अरु विएत्नम् अर् अतैको गुर्तो पुर्नो उत्खप्तु होल्जे तेनोलुको सोन्दोन् अबबोर्खो होय् पोइअलो पुर्नोर् <hesitation> मिलोन् अर् सफकोर अरु भैगोधोन् बिनिमोयोर् होमोय्। अरु तेनोलुकोर् परम्पर पुसक् होसे कखो थति थोक दिगोलिअ पर्जित् पुसक् औदय् गुलिकोय् औदय् होसे बिखेक् अनुस्तनो लोय् मोहिल होकोले पिन्ह जतिओ हक् पुसक्।